Jadi kitek tu men nak idop, tanpa teknologi tu pacak bae, soalnye yang duluan- duluan kite tu yang sepuh- sepuh kite tu yang almarhum- almarhum tu pacak bae nye idop tu men tanpe teknologi tu, tanpa hp tanpa ape tu, pacak bae tapi tergantong tempatnye kite tu, men tempat kite lah canggeh brarti dak botoh lagi kite teknologi yang tempat teknologi tu harus ngunde tekno lagi kite, dem teknologi tu men awak tu pacak- pacak bae men tanpa teknologi tu, tapi men jak dulu dak dak usah di kenal man la te hp ape, tinggal di utan mek itu kan nah jadi toboh tu dak pacak ngenal teknologi tu nah jadi kite tu pacak bae idop tanpa teknologi tu, dan banyak jugek banyak care e kite tu tanpa tanpa teknologi tu.